الصراحة أحب آكل أشياء بسيطة، زي التوت مع زبدة الفول السوداني، أو حتي بيضة مسلوقة مع شوية ملح وفلفل، كمان أحب الفواكه الطازجة، مثل التفاح، والموز والسلاطة الخفيفة مع الطماطم والخيار مع زيت الزيتون، هالأطعمة بسيطة وسهلة، ولذيذة وأقدر أسويها بنفسي، ما أحتاج مساعدة من حد.